أهم شي لكتابة رسالة, إني أبدأ في التحية, وثانياً أعبر عن الشكر, وثالثاُ أضيف التفاصيل اللي حاب أضيفها, <hesitation> رابعاً أختتم بكلام أو بشي لطيف, خامساً أوقع باسمي أو يعني أختم الرسالة بشكل مناسب, وبهذي الخطوات, يكون حصلت على رسالة لطيفة.